Kua banglades, jaevi aikua ketɨguava, aesaavi, jare jae vaera kïraïko jembiu retava, jaevaeravi, kïraïko oyapo reta, jare kuako ikavi, jëëgätu yauvaera, oïmeko aipo jaereta pegua ikaviyeyeva